Toloe, a tɔŋ feŋ jiimasɔe wa. Suuɛ jiimasɔe mu. A jiimasɔa gbɛlɛŋ. Bɛma, a bia bɛ wa tɔŋ kɛɛ. Kɛmu ii fwŋ mɛ nu bia, a kpɛlɛ. Bɛma a ke soe wae la, a be so lɔŋdɔ sa. Taŋi bɔ ai soe seŋ wa kɛ bɛ ai bɔaŋ nu. Ii bɛ hɛŋmɛ. Ii bɛ sɔ soe kɛmɛ la, pɛŋ ii to na ii waŋa ba, toloe a baŋ bɔa soe kɛmɛ ɔ. Ii piiɛ lɔ wa fɛna a bɛ mamana. Ɛŋ a bɛ guu na a bɛ ta na. A tae wae, i be kuŋda lɔ a mai. A wa ma a tɔŋ suuɛ jiimasɔe wa fiia lɔ. Ii be a bia lɔ kiimu lɔ ii wa lɔ ii guu a ma ii ya bia. Ii be a bia kɛnu wa. Bɛma a jiimasɔa.